أنى بنفضل إني نكون أفضل، أكثر، الأفضل إن يكون أكثر ذكاء، شنو يمكن تروح؟ لكن الزكاء يبقى معاك ويخليك قادر على إنك تاخد القرارات المناسبة، القرارات، حياتك المصيرية، القرارات الصحيحة في الحياة، بش نعرف إن. إن نمشى حياتى، لكن ما نبيش الشهرة- الشهرة ما يمكن تروح.